മസ്ഥ കുശി ആന്ദികേ ഇന്ദു ഭക ദാല ഛല്ലേന്ഗേ। ഇത്ന ഇഥി ദിനു അദ്ദിന്സി ഇഥി തിമേ അദ്ദിന്സി ഇന്ദു। പോജിസ്യോന് ബന്ന മുത്ത ഉന്ജി സേന്സു ഇന്ദേ ബക ഇഥ। അല ഏക്സ്ത്ര മല്ദന പുരി ഇഥി ഏദ്ദ തോജോരേ മിനി। മസ്ഥ <hesitation> ഇന്സ്പിരിന്ഗ് ന ഉന്ദു പോജിസ്യോന്। ഭക ദാല അദ്വിചേ മിനി തിക്കോ ലിയ ഏന്ഛ ഇഥി। മുത്ത ബര്പിനി ഏന്ഛ പ്രോഗ്രേസ്സ് ആപിനി ബന്ദു। തിക്കോ ന്ദ ഏദ്ദ ഏത്ത ന്ദു ഓഫില്ദ ഏന്ഛ പുര। ത്രിച്ക്സ് ഗുത്ത അപ്നി ഏന്ഛ കല്പുനു ഉന് പുര ഏത്ത। ന്ദ മസ്ഥ ഏദ്ദ ഏത്തു ഏന്ക്ലേ ഹേല്പ് അതു ഇരേദ। മസ്ഥ കല്പര ന്ദു <hesitation> ഉന്ദു ഏത്തു,। മതല പുര ഇതുര്ല ഹോപേഫുല്ല്യ് ഏന്ക കല്പര। <hesitation> തിക്കു ഇര്ന അന്ദ്രേദേ പുര।